Hu u ummm jan ta ngu ho o on. tina yo ta n ngutanti chin. iin chón a iin ti'ilo, a iin iin tikolo yo'o tá, axikano nruti tá, anriamiti va akutoni initanti a nrunguan, akuti tá jan anaguatán nru uu tí tá ku. dakuatanti nunguan kuchi kati.